Yoma, nruu fé ni ndonguma njéghini ni; wune i mode dé: nbabarandi, nsandi saasi- m- m- ducktane, di yowu i bérame ni mbangh nruu fé ni yan kutu yangh- u- u- u- yahama la bérame ni mbangh: boubou. Tackma fu mode; dioukin mantabi yack fune mod; raoule mandossa fune jééghine nangh. <laughs>